Ipano iyí, ipano soler aţíj ináfá mak, aţíj nufá mak ndank ţí baloŋ jábí. Mëntee ipano ngëlamp ngëcumal cíţ dí igá iyí, ngëlampader soler ngí <noise> ngun cíwun koofíiţ bañaan. Ipano rampëlas kuraŋ. Ipano rampëlas kuraŋ. Uncí mënţíj kuraŋ kay mënţíj kapano karonko onko kuraŋ ayëlan pëndo pano ayëlan pëndo wul waw, pano ayëlan pëndo kul. Pano ací ngëfasoŋ ngëcumal: itíis cí, eyeek cí, eeligëlan cí. Iloŋ cí ayëlan pënţíj ngëlamp ţan ná pësarësir ngëlus ngí. Eloŋ cí ayëlan pënţíj ngëlamp ná pësarësir iporëtabël dí ngëworëdinatër ná utele. Eloŋ cí iyeek yeekëna imënţandana yun imëntee yí ayëlan pëwalimantir sá ibatimaŋ itëb ţí untab. Uncí mënţíj ibatimaŋ itëb ţí untab ipano iyeek iloŋ ací ayëlan pëwalimantir yël waw, injeejëna fërigo kasarësir ngëporëtabël, ngëworëdinatër. <hesitation> Má mee ruwa ureeno uloŋ dímeri bañel. Baloŋ ţíj ipano ţul ayeparël nee awará imënţa ací kom kuraŋ unk waw ayëlan kanţíj kenz ampul unk tee veeŋ ampul tee bëraŋësir ţël utab, bërasërir utele tee unţíj ufërigo bësarësir uporëtabël bëţ kak bëliyëng tú kon ipano <hesitation> naf yul dembë mak. Mëmkaţ bá kuraŋ amëmká kapano kay <hesitation> kemee kaloŋ këmee nankawunk kuran pelananëţu koo uloŋ.